راهو <hesitation> الذكريات بتع لصغر. من لصباح لعشيه كنا نظو صباح روحو نقرأوا ونخرجوا نص نهار نفطرو ونعودو نولع شي نقراؤ كن بنخرج من القراءه ، كنا نشوف مسلسل تركي وبعديها كي نكملو نخرج برا نلعب مع صحباتي وهكا شاي نستني بابا يجبلنا هكا الكوذيان نطلعو كيف كيف يأذن المغرب روح نتعشى وبعديها نرقد بكري بش ما غدو وهي رايحه.